कच्चा खाना हम्मर शरिरके तेहना बहुत फाइदाजनक हे । कच्चा खाना हम्मर शरिर ओहके सक्कु मेलके शरिर ओहके चहना पौष्टिकता मिलता । <noise> जैसेकि हमरे कच्चा खानामे मुडा, जागर, खिरा, चुकन्दर, धनियाँ, लासुन, पेज खाइ सिकत होइ । यहमे पुरा पोषण मिलता आउर <noise> यहमे हम्मर शरिर ओहके बढिया बनैता मुल यहका एक खराबि फेर हे । यदि कच्चे खाना खैबो तौ यि हम्मर शरिरमे रोग लागेक सम्भावना बहुत ज्यादा रहता आउर शरिर फेर बिगाडना जेदा सम्भावना रहता ।